<hesitation> كتكتب حاجه زعما باش تشكر واحد، شكرو مكانش أفضل من أنك تبحث عن نفس <hesitation> تشوف داخل داخل روحك، تحوس الحاجه لتحب تعبر عليها باش يكون عندك شعور، يعني <hesitation> صادق، كيما يقولو مشاعر صادقه، لكن مين تقعد تشوف في الأنترنت و تشوف كيفاش كتبو لوخرين، هاذوك الكلمات ماراهمش نتاوعك، لكن من الأفضل تحوس في نفسك و الحاجه لراك حاب تعبر عليها حتى و لا كانت بزاف بسيطه لكن حاجه نتاعك أنت.